talið er að Íslandsbanki hafi tapað tæpum milljarði á viðskiptum með olíufélagið Skeljung sem nú eru til rannsóknar þeir sem voru handteknir í síðustu viku í tengslum við málið eru grunaðir um auðgunarbrot sem varða allt að sex ára fangelsi forsætisráðherra leggur til óbreytt veiðigjöld til ársloka til að sætta sjónarmið og skapa sátt um þingstörf formaður Samfylkingar fagnar því enda sé frumvarp um lækkun veiðigjalda glórulaust hátt í tvö hundruð manns er saknað og minnst sjötíu og fimm hafa

látist síðan eldgos hófst í Gvatemala á sunnudag gosið hefur valdið mikilli eyðileggingu breyta þarf lögum til að koma í veg fyrir að ofbeldismenn geti neitað fyrrverandi mökum sínum um lögskilnað þetta segir kona sem sagði frá reynslu sinni á málþingi um ofbeldi í dag týnt bréf Jónasar Hallgrímssonar þjóðskálds til vinar síns í Kaupmannahöfn er fundið eftir að hafa verið saknað í áttatíu ár safnari keypti

uppboði en hafði bara áhuga á

sakbornings vegna rannsóknar héraðssaksóknara á viðskiptum með hlutabréf í Skeljungi meint brot í málinu varða allt að sex ára fangelsi árið tvö þúsund og átta seldi Glitnir fimmtíu og eitt prósenta hlut í Skeljungi til félags sem var í meirihlutaeigu hjónanna Svanhildar Nönnu Vigfúsdóttur og Guðmundar Arnar Þórðarsonar Glitnir lánaði félaginu fyrir hluta kaupanna og tók að veði bréf í Skeljungi sjálfum hjónin seldu

olíufélagið svo nokkrum árum síðar árið tvö þúsund og þrettán og högnuðust vel á viðskiptunum þegar lánið frá Glitni sem þá var orðinn Íslandsbanki var gert upp kom hins vegar í ljós að veð bankans voru orðin lítils virði bankinn vill meina að Svanhildur Nanna og Guðmundur Örn hafi með markvissum og ólögmætum hætti þynnt út hlutinn sem bankinn hafði að veði á sama tíma og hlutur þeirra sjálfra og annarra í félaginu varð verðmeiri meint brot áttu

sér stað árin tvö þúsund og tólf og tvö þúsund og þrettán ætlað tap bankans á þessum viðskiptum nemur að minnsta kosti níu hundruð milljónum króna Íslandsbanki kærði málið til lögreglu árið tvö þúsund og sextán en auk hjónanna voru þau Einar Örn Ólafsson Halla Sigrún Hjartardóttir og Kári Þór Guðjónsson kærð þau eru öll fyrrverandi starfsmenn bankans samkvæmt upplýsingum fréttastofu kom í ljós þegar Skeljungur var seldur árið tvö þúsund og þrettán að þau þrjú áttu öll hlut í félagi sem átti hluti í Skeljungi þau höfðu keypt þá hluti á margfalt lægra verði en þeir voru svo seldir á rannsóknin beinist meðal annars að því hvort þau þrjú hafi haft persónulegra hagsmuna að gæta af verðmyndun bréfa í Skeljungi á meðan þau unnu í bankanum og eftir þann tíma hjónin voru handtekin í umfangsmiklum aðgerðum lögreglu á fimmtudaginn en hin þrjú voru samdægurs kölluð til skýrslutöku

með réttarstöðu sakbornings í málinu sakarefnin eru ólík en varða meðal annars almennra hegningarlaga meðal annars skilasvik og umboðssvik meint brot varða allt að sex ára fangelsi forsvarsmenn Íslandsbanka vildu ekki tjá sig um málið þegar eftir því var leitað í yfirlýsingu sem hjónin sendu frá sér í gær segir meðal annars að ekkert óeðlilegt hafi verið við viðskiptin þau segjast þess fullviss að rannsóknin eyði

öllum vafa um réttmæti þeirra forsætisráðherra leggur til að núgildandi lög verði framlengd þannig að veiðigjöld verði óbreytt til áramóta hún segist með þessu vera að sætta sjónarmið svo þinghald geti farið sómasamlega fram ekkert yrði þá af frumvarpi um lækkun veiðigjalda formaður Samfylkingarinnar fagnar því enda sé frumvarpið glórulaust ítrekað hefur verið gert hlé á þingfundi í gær og í dag til að liðka

til fyrir fundum formanna flokka og þingflokka sem og öðrum fundum þrátt fyrir það hafa nokkur frumvörp orðið að lögum í dag þeirra á meðal er frumvarp Framsóknarþingmannanna Silju Daggar

Gunnarsdóttur og Willums Þórs Þórssonar um ætlað samþykki fyrir brottnámi líffæris látins einstaklings margoft hefur verið reynt að koma þessu máli í gegnum þingið um lækkun veiðigjalda sem hefur hleypt öllu í bál og brand meirihluti stjórnarandstöðu leggst alfarið gegn frumvarpinu og það hefur reynst Vinstri grænum þungt ég hef lagt það upp þannig að ef veiðigjöldin og innheimta þeirra verði bara óbreytt frá því sem nú er til ársloka hvort það sé þá einhver forsenda fyrir því að við getum þá náð samkomulagi um aðra þætti þinghaldsins ertu sátt við þetta er þetta sáttatillaga eða er þetta uppgjöf af ykkar ég er auðvitað bara að vinna samkvæmt því að reyna að sætta hér sjónarmið þannig að þinghaldið geti farið sómasamlega fram við höfum talað um það að við munum nota allan okkar rétt

málfrelsi tillögurétt og annað til þess að stoppa þetta mál sem er glórulaust við höfum haft kannski svolítið aðra skoðun á þessu

þótt veiðigjaldafrumvarpið sé flöskuhálsinn bíða fjölmörg önnur mál afgreiðslu þingsins þar á meðal er persónuverndarreglugerð að ógleymdri fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar til næstu fimm

ára svo eiga flestir flokkar sín mál sem þeir vilja ná í gegn ég legg áherslu á það að við römmum þá inn þá umræðu sem eftir er þannig að við sjáum það fyrir hvenær þinginu verði lokið og það verði sem fyrst það er mikilvægt að við

mál sem þarf að klára

auðvitað er best að gera það í góðri sátt en það er heldur ekkert að því þótt fólk takist aðeins á mestu skiptir nú samt sem áður að málin sem að þurfa að klárast fái að klárast önnur geti beðið minnst sjötíu og fimm hafa látist af völdum eldgossins sem hófst í fjallinu í Gvatemala á sunnudag ljóst er að hluti þeirra

yfirgefa heimili sín vegna hefur ekki að neinu að hverfa þegar er byrjað að bera til grafar fórnarlömb hamfaranna yfirvöld hafa upplýsingar um minnst hundrað níutíu og tvö sem er saknað þeirra er nú ákaft leitað og margir óttast um afdrif vina sinna og ættingja þeirra á meðal leitar og björgunarstarf er hins vegar afar erfitt fjallið

sjóðandi hrauni og ösku

yfir þrjú þúsund hafa þurft að yfirgefa heimili sín og morgunljóst að mörg þeirra hafa ekki að neinu að hverfa Sonja Einarsdóttir gat ekki fengið lögskilnað við

fyrrverandi maka vegna þess að hann mætti ekki til sýslumanns hún segir að breyta þurfi lögunum og kerfinu ofbeldi sem kerfið lítur fram hjá og

yfirskrift málþings sem haldið var á Hótel Natura í dag konur úr metoo fjölskyldutengsla hópnum auk kvenna frá öðrum stofnunum og samtökum sem vinna með þolendum og gerendum ofbeldis stóðu að málþinginu ég bjó með ofbeldismanni í tæp átján ár þó svo ofbeldið hafi ekki byrjað

strax en það bara stigmagnaðist og það er svona kerfisbundið og maður verður mjög samdauna sambandi Sonju við ofbeldismanninn lauk fyrir einu og hálfu ári enn hefur ekki verið hægt að ljúka málum og á meðan verður hún fyrir stöðugu áreiti af hans hálfu ég til dæmis þurfti að lögsækja minn geranda fyrir dómi af því hann mætti ekki til sýslumanns og sýslumaður vísar málinu frá þar sem maður á að geta fengið skilnað er ekki

nóg að annar aðillinn vilji skilnað nei hinn aðilinn þarf að mæta og síðan vorum við líka reyndar boðuð í sáttameðferð en þá var nálgunarbann í gangi og nýbúið líka og hann var búinn með þrjú nálgunarbönn á þessum tíma en við erum samt boðuð í sáttameðferð þegar annar aðilinn óskar þess heitast að fá skilnað Sonja

að vera neitað um lögskilnað við ofbeldismann sé eins og að vera í fangelsi andlega tekur þetta rosalega á og ég tala nú ekki um fjárhagslega af því að á meðan maður er ekki skilinn þá fær maður ekki meðlag og þá er maður bara að safna skuldum bara yfirdráttur í bankanum eina leiðin sem fólk virðist hafa til að losa sig úr

er að fara í mál sem er kostnaðarsöm leið fjölmargar sannanir voru fyrir ofbeldi í sambandi Sonju og það eru sannanir fyrir því að þarna

hafi ofbeldi átt sér stað af hverju þá að þvinga manni áfram í hjónaband þarf að breyta lögum til að koma í veg fyrir að þetta sé hægt já algerlega algerlega einar þið verðið á þessum slóðum í Kastljósinu í kvöld ekki satt jú við ræðum við Þórólf Halldórsson

í ósköpunum það sé látið viðgangast að ofbeldismenn geti haldið mökum sínum í nokkurs konar gíslingu árum saman með því að neita að skilja mæta ekki á fundi og viðhalda ofbeldinu með töfum í borgarstjórn verður kláruð áður en farið verður að ræða hver verði borgarstjóri segir oddviti Viðreisnar hún segir að viðræðurnar gangi vel fimmta formlega

en flokkarnir hófu viðræður á fimmtudag í liðinni viku þetta þokast í rétta átt

og við sjáum alveg fyrir endann á þessu en auðvitað eru samningaviðræður samningaviðræður þannig að við getum ekkert sagt um nákvæmlega hvenær en það hefur gengið mjög vel það hefur verið mikill með okkur þannig að við erum bara eða ég er bara mjög sátt við hvernig gangur er í málinu eru einhver mál sem þú getur sagt okkur frá sem sem þið eruð búin að ná saman um það er ekki þannig að við lokum neinum málaflokkum

til baka ræða mál sem fara þvert á aðra málaflokka þannig einu máli lokað og farið í næsta það er ekki þannig Barnaverndarstofa var í dag sýknuð af kröfu Freyju Haraldsdóttur sem fór fram á að ákvörðun

um að hún gæti ekki orðið fósturforeldri yrði hnekkt óvenjumargir mættu í dómsal í hádeginu þegar kveðinn var upp dómur í máli Freyju Haraldsdóttur fyrrum alþingismanns gegn Barnaverndarstofu Freyja sóttist fyrir fjórum árum eftir því að verða fósturforeldri fjölskylduráð Garðabæjar veitti Freyju jákvæða umsögn og hún var metin hæf af ráðinu til að

fósturforeldri næsta skref hefði verið að sækja námskeið þar sem hæfni til að

fósturforeldri er metin frekar áður en að því kom var umsókn Freyju hafnað dómsmálið snérist ekki um hvort Freyja væri hæf eða ekki heldur hvort jafnræðis

verið gætt í umsóknarferlinu héraðsdómur sýknaði Barnaverndarstofu í dag dómurinn var ítarlegur en hefur ekki verið gerður opinber ekki hefur verið ákveðið hvort málinu verður áfrýjað dómurinn staðfestir þessa málsmeðferð stjórnvalda

við teljum að hún hafi falið í sér mismunun og brot gegn skuldbindingum íslenska ríkisins gagnvart réttindum fatlaðs fólks þessi niðurstaða er staðfest með þessum hætti sem var gert

háð sömu annmörkum það er nú til skoðunar við erum að fara yfir dóminn og á hvaða forsendum hann byggir svo þarf að taka ýmsa þætti inn í

á að áfrýja dóminum eða ekki það skýrist bara á næstu dögum Veðurstofan hefur varað við hafís norður af Vestfjörðum ljósmyndir sýni ís um fjórtán sjómílur norður af kögri eins

ís og töluverð bráðnun búast megi við að ísinn færist nær landi fram á laugardag eftir viðvarandi suðvestanátt á Grænlandssundi tíu ár eru síðan fyrsta skóflustungan var tekin að álveri í Helguvík bæjarstjórinn í Garði segir verkefnið mikil vonbrigði fyrir alla sem málið snertir ráðherrar sveitarstjórnarmenn og forsvarsmenn Norðuráls tóku fyrstu

að álveri í Helguvík í dag tíu fyrstu skóflustungurnar voru teknar þann sjötta júní tvö þúsund og átta við mikinn fögnuð viðstaddra nú hefur ákvörðun verið tekin um það að ráðast í þessa framkvæmd og þá stöndum við saman um það það sem skiptir mestu máli er að keyra upp atvinnustigið í landinu og forða þjóðinni frá því að

o e c d um mikið atvinnuleysi og samdrátt gangi eftir álverið átti að vera tilbúið árið tvö þúsund og tíu en fljótt fóru að renna á fólk tvær

gerðardómur komst að þeirri niðurstöðu árið tvö þúsund og sextán að samningur á milli h s Orku og Norðuráls um Helguvík væri ekki lengur í gildi nokkrum mánuðum síðar afskrifaði Century

Aluminum dótturfyrirtæki Norðuráls tugi milljarða vegna Helguvíkur um framtíð mannvirkjanna hér í Helguvík hafa verið miklar pólitískar deilur það hafa margir milljarðar verið afskrifaðir vegna þess að ekki tókst að tryggja nægilega mikla raforku í dag stendur húsið autt það er engin starfsemi og hér er allt lok lok og læs það er auðvitað ekki gott ég svo sem veit ekki frekar en aðrir hvernig framtíðin verður með þetta verkefni en þarna þannig að það er

þetta standi svona en því miður er ekki að sjá einhverja breytingu á því að minnsta kosti á næstunni þegar hafi lögmenn sveitarfélaganna leitað leiða til að rifta samningunum við Norðurál hvað lýtur að sveitarfélögum þá er gert ráð fyrir því í samningum að fyrirtæki byrji að greiða gjöld til sveitarfélaganna ári eftir að framleiðsla hefst og hún náttúrulega er ekkert hafin og mun ekkert hefjast á næstunni aðrar tekjur af þessu verkefni hefur þetta sveitarfélag ekki fengið ekki krónu Ragnar Guðmundsson forstjóri Norðuráls vildi ekki veita fréttastofu viðtal í dag hann sagði að ekkert væri að frétta af álverinu og engin framtíðarplön lægju fyrir aðhald eftir fjármálahrunið skýrir niðurskurð á framlögum til Fjölmenntar segir menntamálaráðherra framlögin hafi hins vegar aukist síðastliðin sex ár stjórnarformaður Fjölmenntar telur niðurskurðinn brot á sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks fjölmennt hefur um árabil séð um námsúrræði fyrir fólk með þroskahömlun og geðraskanir ríkið rak þessa stofnun til að byrja með en nú reka Þroskahjálp og Öryrkjabandalagið sjálfseignarstofnunina samkvæmt þjónustusamningi við ríkið nýr þjónustusamningur var gerður tvö þúsund og níu og var framlagið þá tvö hundruð fimmtíu og átta milljónir það er í ár tvö hundruð fimmtíu og níu milljónir en hefði það fylgt verðlagi hefði það átt að vera þrjú hundruð fjörutíu og fjórar milljónir stjórnarformaður Fjölmenntar segir

að það sé yfir þrjátíu prósent niðurskurður sem hafi þýtt að námskeið hafi styst og valið sé orðið fábrotnara

komið í staðinn stjórnvöld fóru í talsvert aðhald eftir fjármálahrunið og þess vegna má skýra þessa þessa minnkun sem þeir lenda í en hins vegar skiptir auðvitað mestu

máli að við höfum verið að auka framlögin á síðustu sex árum aukningin til málaflokksins sé um það bil fimmtán prósent á sex árum fatlaðs fólks að auki erum við að kortleggja stöðuna hér í ráðuneytinu með svona heildarnálgun á málaflokkinn nýjasta mynd Baltasars Kormáks er frumsýnd hér á landi í kvöld

Ósk Magnúsdóttir er komin í Smárabíó

já já hérna er allt að fyllast af fólki

er allt að fyllast af fólki myndin er byggð á sannsögulegum atburðum

vorum úti á sjó í sex vikur í fjórtán tíma á dag

það var ekkert annað í boði bréf sem þjóðskáldið Jónas Hallgrímsson skrifaði árið átján hundruð fjörutíu og tvö og hefur verið talið glatað í áttatíu ár kom nýverið í leitirnar hjá íslenskum

bréfið er þrjár þéttskrifaðar síður sem Jónas sendi einum nánasta vini sínum árið átján hundruð fjörutíu og tvö danska náttúrufræðingnum Jónas sendi átján bréf til Kaupmannahafnar svo vitað sé Matthías Þórðarson þjóðminjavörður virðist hafa haft aðgang að þeim þegar hann ritaði fyrstu ævisögu skáldsins um og upp úr nítján hundruð og þrjátíu eftir það hurfu þau sporlaust þar til þetta eina kom í leitirnar nýverið ég safna skipsstimplum og þetta var til sölu á uppboði í Kaupmannahöfn þetta er frá átján hundruð fjörutíu og tvö þannig að ég stóðst ekki mátið og keypti þetta og

kaupi þetta þá sé ég nafnið Hallgrímsson þannig að ég lagði saman tvo og tvo og þetta varð Jónas Hallgrímsson hinn eini sanni já já þetta er Jónas

hann hefur skrifað þetta bréf og það er loksins komið í leitirnar ertu búinn að lesa það nei

opnaði þetta aldrei ég er ekki það forvitinn það er bara stimpillinn sem ég hafði áhuga á en svo sagði sagði ég einhverjum frá því um daginn og hann vildi endilega að við færum niður í Árnastofnun og þeir opnuðu það þar í fyrsta skipti í hundrað ár skilst mér Páll segir að í bréfinu sé að finna persónulegt spjall Jónasar við

auk þess sem hann fylgi þar eftir náttúrugripum sem hann safnaði fyrir Kaupmannahafnarháskóla á Íslandi

í honum þessi hann er búinn að slíta sér út við að ná grjóti og alls konar náttúrugripum og senda það í mörgum koffortum og svo eru prófessorarnir í Kaupmannahöfn svona einhver hafði látið þau orð sér um munn falla að þetta væri ósköp venjulegt grjót það finnst Jónasi ekki gott svar Páll segir fundinn merkilegan bréfið sé með þeim

sem Jónas skrifaði áður en hann yfirgaf Ísland í hinsta sinn skeytin til hafi verið talin glötuð það var gerð mikil leit að þeim á sjöunda og áttunda áratugnum þetta er á annan tug bréfa og nú dúkkar allt í einu upp eitt þeirra sem auðvitað gefur okkur vonir um að hin séu einhvers staðar og vonandi koma þau fram bréfið verður til sýnis á tvö þúsund og átján

höllinni í Garðabæ um helgina þá að veðri hæg

eða breytileg átt skýjað að mestu suðvestan

en annars víða bjart veður allvíða þokuloft einkum við norður og austurströndina hiti átta til tuttugu stig hlýjast í innsveitum norðaustan lands Hrafn Guðmundsson

hætti við að spila á móti Ísrael

talið er að Íslandsbanki hafi tapað tæpum milljarði á viðskiptum með olíufélagið Skeljung sem nú eru til rannsóknar þeir sem voru handteknir í síðustu viku í tengslum við málið eru grunaðir um auðgunarbrot sem varða allt að sex ára fangelsi forsætisráðherra leggur til óbreytt veiðigjöld til ársloka til að sætta sjónarmið og skapa sátt um þingstörf formaður Samfylkingar

fagnar því enda sé frumvarp um lækkun veiðigjalda glórulaust hátt í tvö hundruð manns er saknað og minnst sjötíu og fimm hafa látist síðan eldgos hófst í Gvatemala á sunnudag gosið hefur valdið mikilli eyðileggingu breyta þarf lögum til að koma í veg fyrir að ofbeldismenn geti neitað fyrrverandi mökum sínum um lögskilnað þetta segir kona sem sagði frá reynslu sinni á málþingi um ofbeldi í dag týnt bréf Jónasar

Hallgrímssonar þjóðskálds til vinar síns í Kaupmannahöfn er fundið eftir að hafa verið saknað í áttatíu ár safnari keypti það á uppboði en hafði bara áhuga á er þessum fréttatíma lokið og komið að íþróttum veðri og Kastljósi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

klukkan tíu í kvöld